Marti'a jwa'n ta ndejxana kuan zyn nli marti len distila' <hesitation> per nera mbesxa neraza ze nkenga marti ze nzo jwa'n ndole kamaz zebay jwa'na ndoxkuaxa kon ya bintza jwa'na ngo ngo kuanak xiney nak komen re yek re jwa'na pues yek ya'i komen klaba' jwa'na nak rziney bay jwa'na nak mbesmen martiba' zyn yata nly' ngencho ya ta komen kalaba' o kotemen klab jwa'na, jwa'na nak rziney bay.